Waaw man yëre yi ma de bëgg a sol yi ci ëpp de su ma liggéeyul xaftaan moom laa dee gën di bëgg a sol. <hesitation> Duhu question nekk mag, duhu dara. <hesitation> Dama xam ni mun na dem fu nekk. Man su may sol damay sol loo xam ne, fu ma jóg dem fekk ma man a jóg dem, duma sol loo xam ne am na palaas bum man a dem, am na palaas bum mënta dem. Duma sol yëre bu xat, duma sol yëre bu ndaw. Yëre bi may sol day nekk yëre bu jot, bu mag boo xam ne dina muur sama cër yépp. Waaw man loolu mooy saa bëgg-bëgg, te lool laa dee gën di sol.